क्रिकेट ता एध गेम तु होडू ता खियो ही खियो हुदु अलावा फुटबॉल लय खियो कभी कभी ओलंपिक्स बदेरंग ओलंपिक्स लय खियो। आइ हुदु अलावा ता यूएफसी खियो। एमएमए फाइट्स खियो, वन कम्पियन लय खियो। बेड्स उन्नो ताओ सन सन। आइ योचिमो तंगेस लय क्रिकेट योचोहि योचो आइ हुदु बाद बास्किट बाल लय योचो। आइ ता हे हिबसाँ दा टुरेनो, चाइओन रंग योचो कभी पीटु दिसके गेमो योचो बस।